Laha aminakahy aloha, tokony misy fetrany avao ny fahalalaha maneho hevitry satria lasa baranahiny io no raha, laha raha, laha tsy asia fetrany.